Kur mendoj për kulur rozë, më vijnë në mendje ëmbëlsia dhe feminiteti. Kjo kulur shpesh lidhet me lule si trëndafilat dhe momente të buta, duke evokuar ndjenja dashurie dhe afekti.